A Vietnam ndraiky zen̈y! Fomban-drazan̈a ndrô zen̈y: fady baget àby kakazo fi- fin̈anan-drô in̈y zen̈y; atao mitsana mo de mitsangan̈a mahitsy. Fotony, karà mira lahin-kakazo fandoroan̈a faty ren̈y zen̈y. Aviô koa olo man̈ano zen̈y zen̈y; karà olo tsisy zanakà feky! Na karà zen̈y.